ପସୁ ମାନେ କୀ ମନୁସ୍ଯା ମନନ୍କ ଭଲୀ ଭାଵନା ଅନୁଭଵ କରୀ ପରଂତୀ। ହାଁ କେତେ କୋ ପସୁ ଜେ ପର କେ କୁକୁରା, ବାନୌରା, ହାତୀ, ଖୋଶୀ। ଦୁଖ୍ଵା ଭଯା ଏବଂ <hesitation> ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭାଵନା ଅନୁଭଵ। କରୀ ପରଂତୀ। ମନୁସ୍ଯାଂ କୋ ବଡେ ମନେ ଏବାଵନା ମନେ କରୀ ପରଂତୀ।